والله إذا كنت بصير حشرة, أصير والله نحلة يعني, النحلة ما شاء الله يعني, مفيدة وتطلعلك عسل, ومن الحشرات المفيدة يعني, وما تظر احد, غير إللي يقرب منها أو يعتدي عليها, بس ف <hesitation> لغل- يعني النحلة, النحلة برظه <hesitation> تعطيك عسل, والعسل مفيد للإنسان, يعني ان- أشوف إن النحلة مفيدة للإنسان.